Sajon ni nchia thi patio la tunda thi ntha nthauche nthajna ute thi nthauche la thi nthajna ntha ndu ntha tuna gajne yaa rinji na nthe ndo ntha la yaa tujunxin nda ngaxiꞌin nchia la ndatuchji thi thi an thi nthauchee plástico la yaa tajonxin thi thi ngaxiꞌin nchia thi piso thi cementu la uxronchothin xrununthechjan xro xro yuguarana yaa tunda ntha runixin te ntha uche ntha nunthe la tengo jii gueno la nituꞌin na̱ la ya ya la nixin nchi rundeꞌa nchina yaa no thinda ji la ndauaxin xruxrangi thi ula nduya yaa ntha uchjee thi tunda sonero thi nch'o thi xro uxro cementu o xro senchechjan o xro yua la yaa thi nea yaa thi nchee la yaa la ndithon tundathi ntha guchjee ntha jna.